هو زما خوښیږي چه نکتایی وترمه، زمونږ شاوخواته هم خلک نیکټایانې کوي خصوصان په محافلو کې یا رسمي مراسمو کې یا هم دفتري غونډو کې ټولو کې نیکټایي تړل کیږي. مختلف ډولونه لري چې زما یې هغه ساده نوعه خوښیږي، <hesitation> اسانه تړل کیږي.